Ndërprerësi i dritës lejon hapjen ose mbylljen e rrjedhës së energjisë elektrike në një qark. Kur ndërprerësi është aktiv, qarku mbyllet dhe energjia elektrike kalon te llamba. Kur e fik, qarku hapet dhe rryma nuk kalon më, kështu që drita fiket.